مشروبي المفظل هي ال <hesitation> هو الشاي، طريقة تحظيره إنك تجيب الموي وتحطه في الغلاية حجت ال <hesitation> أو البراد حق الشاي، وتحطه على النار شوي مدة خمس دقايق أو عشر دقايق، وبعدين <hesitation> تجيب <hesitation> البراد وتحط الشاي في الكوب وتحط عليه السكر، وبعدين تصب عليه الموي، وبس كذا إنت سويت الشاي.